वर्काउट कसरत जो रहा हज, वो आपका जिम में जाएगा न करना चाहिए। अगर आपने लोग घर पर करेंगा। तो घर पर कई हज। घर पर करेंगा से कई होईगा। आपने एक फोर में सहीनी होईगा। आपनका पता नहीं होई, कौन-कौन सी कसरत नहीं हज। अपना पास वो नहीं होई। जिम का जिम में रहेंज, एतरा सारा डंबल रहेंज, प्लेट होन रहेंज, बहुत सारी चीज़ रहेंज। असी, तो उका अपने इस्तमाद करेंज, जिम में बहुत सारा लोग बाग रहेंज। तो अपनो एक दोस्तिक वो भी होई जाएगा। अपना का एतरा लोग करी रहेंज, तो अपना का भी करनोज चाहिएज। घर पर अपने लोग करेंगा जिम, तो उका से काई होईगा, की लोग चेन आश्वण करेंगा। अपने गल्लत भी करेंगा, तो अपनो को बताओन वाला भी कोई रहेगा, तो कही छे, अपना का तो जिम मेंच करनो चाहिएज।